ءءءه الاسبوع الواحد ممكن اشتغل عشرين ساعة متوسط الاجازات مثلن اللي بخدها في السنه شهرين مثلن بس مش بزود عن شهرين مثلا شهر لعشر شهور فدا اظن افردج كويس